אונזער מחשבה זענען אין אונזער קאפ און נאר מיט שפראך קען עס ארויסקומען און אנדערע מענטשן זאלן פארשטיין וואס אונז טראכטן.